بصراحة أنا نشأت بالكويت. وكان الوضع هناك مريح ومليان بالحياة. الحارة كانت مليانة بالناس والأطفال اللي بنلعب معهم. كان في جو حيوي بين العائلات. كانت الشوارع كتير نظيفة والناس مرة طيبين. والجيران كانوا مثل العائلة المكان كان يعكس طابع الكويت البسيط والمحب للسلام.